Ñaña ñadachona, chiyona hó kainina xa'á kañoti, dani tuku dita nida xa ihó no no xahió ticachi ihó tión, ihó kolo ti, ta nrida ditá xhiko kuxhi koni xhixa kaxhi texho dani xhioñaté.